Fomba fiarovañy sokiñy vao trandraky ny teñany zañy da afeñiny eky lohañy iñy ahiañy boribory ny vatañy. Da ampiasa amy zay le tsilotsilo amy vatañy maranitsy be iñy.